danuun rienu gus tiop clas ra este bixtil, ni la bixtil quitz ni rni raba zote, tchi cun ra bixtil nax ni lá palmolive, gulá ra ni, ra jabon diz gy, ra zote gy rxiw gani raz buny, tchi rgib ga buny, rgib ganu ni lady, tchi jabon ni na ra jabon, ra palmolive rninu rani’a, nii purthe raz nú ni, tchi ra fá xten, nú tiop clas fá, th fá ni rgib nú trast tchi zth fá rgib nú lady.